Tsy takako alôha le mahatonga izy fa ny ny fahaizako azy contraire an'zany hoe izy kôa ôhatra altitude ambonimbony izy, <hesitation> ambonimbony koa zany degreny tokony ahatonga izy igny handevy fao izy kôa ôhatra ambanimbany izy satria ambamnimbany igny igny misimisy hafanagna hafanagna par rapport amin'ny ambonimbony.